Ñy fomba fiasany ñy zalimete. <shushes> aminy ñy firehetany ñy bolo: -ñy fifampikasoha ny ñy alimety miarakaminy ñy vatany ro mampisy ñy bolo ;lafa akasoky aminy ñy vatany iñy zalimet'iñe la mirehitsy tokoa la misy bolo.